איך וואלט איר געזאגט איך וואלט איר געהאלפן טרעפן פלעצער וואו זי קען זיך איינגעבן צו ארבעטן און איך וואלט ארומגעפרעגט ביי מענטשן וואס איך קען אויב איינער ווייסט צו זיי האבן א ארבעט פאר איר און איך וואלט איר געבעטן איך וואלט איר געזאגט זי זאל זיך האלטן רואיג און ווארטן ביז די גוטע קומט אן